Esente nizibaasa kugura amashemererwa ninga? Ahariinye esente nizibaasa kugura amashemererwa ahabw'okuba ebintu bingi ebirareeta amashemererwa, ebyetango by'abantu byona kubifuna n'oba n'oba oine kuba oine esente ebintu nka nk'okugura eby'okujwara, ebyokurya, kushashurira abaana ebishare by'amashomero, hamwe n'okujwara gye, byona birareeta amashemererwa mbwenu nyowe ndiikirizingana ne- n'eky'okugira ngu esente nizireeta ki, amashemererwa.